<hesitation> Igny moa zegny miankigny amin'ny biby ai, atôntsika ôhatra zao sôkatra, rah ôtra oe aro tegnanazy, mitsilo hely am tragno i fô lôhagny defa everigny zai fô ma <hesitation> maharo tegnanazy, de avakeo koa biby ny sagnany manangniky de ny sagnany mivogny aganaty lavaka, iny zao agnisany-agnisany fomba entinjareo hiarovanjare tegnanjare.